Qalam ruchkadan biroz farq qiladi. Qalamning ichida joylashgan grafit yoki rangli modda qog‘oz yuzasiga bosilganda uning ustida qoldiq qoldiradi. Ushbu qoldiq yordamida chizish yoki yozish mumkin.